Raha izao no mpanamory fiaramanidina ka mandalo tafio-drivotra. De lazaina tsotra ny vahoaka hoe mandalo anah- tafio-drivotra isika, saingy tsy misy ataorana fa voafehy ny toe-draharaha. Asaina mipetraka tsara izy ireo, asaina afatony ny fe-kibony ary tsy avela hisy hitsangatsangana.